ti ntityi ñuu ntiu nùù ntontiu kuu sáa ndaa te´e yu´u nani ku tinani xikuili tika ta´na kaxiri vasiari ya´ri yati asu xini´un a nu ya´u na ya´ri kaxiri kaxiri uvi uni kaxiri ra kuu ri ra ña sa´ña tyi sini ri ña yaa tundoó nùù a nta nta ku´ia ntoo mia sa tundoó hua inka tuu´ri inka kua kuu ña ti´ími katyina sa sáa nanu ti´ími tika tana ntayuri tyi sini ri a nta na´a kuu a na ñuu a ntana miu ntana ta´ru na ve´e u´ra sinuri kò´o ri tiikú yati yati ve´e u yati ra ika ntayuri ra ña tana ñuu nto ntana ve´e u kuù ña ti´ka Kuri sini ti ntityi ntoo ñuu ntiu tika Kuri tyi kaxtuun ri nta ñaa ntoo´u yaa Tu'un yaa ntityi ri tyo siinu ri kaxii ri a ntaayu ri ra sa´ña ntoo´u hua yaa tuu kuu katyi tue tina tyi yanu sia´kana ri ta tyi kua sia´kana yati ri ra sa´a ña kuu tuu´na hua tyi sini ri tyi tatuvi´a yaati ña kuù na nta na kuù tyo sia´kana tina ra tika kuu nti uni kiti sini ña ntityi ri ntoo ñuu ntiu ra tika kuu´ri kaxtuun ta yaa tundoó